باش ندخل برنامج على الهاتف ديالي كنمشي البلاي ستور كنمشي لبلاصة اللي فيها بحث كنكتب السمية ديال التطبيق اللي بغيت ندخل كنورك عليه تظهر ليا بزاف ديال البرامج نختار الشكل اللي بغيت واللي فيه مميزات اكثر كندير فتح ونخليه ملي التيلي شارج يمكن ليا نخليه مباشره ونسجل فيه.